<noise> kwadigadu muna diya supunka tam hirkhu ka a pura lurki ka kwa puraka du daduma sadadah du tsam mun busai kalow mun buwu va manja tuwun mun diya hirik yai mun diya mun kiya di muntsau duma jiji kana tom na dafa kaza.